A <hesitation> Mam- mamelatra lamba matevitevina ambony latabatra a dia <hesitation> atsotra eo ny patalôgna na tao veron-drirana izy a dia atao magnaraka an'igny ny fandehanan'ny fera.